Tahak'izao ny fitsigerenan'ny andro nahaterahana tonga lafatra amiko manofa ireny trano fanaova fety sy lanona ireny aho, ary hangonoko avokoa ireo namako rehetra dia miaraka mifety ao izahay de miaraka mihinana mofomamy ao izahay, dia miaraka misakafo ary tsy adino amizany ko ny fiarahana misotrosotro ary aveo miara mirava am-pilaminana.